Nisëni të lagur furçën e të aplikuar pak pastë dhëmbësh. Pastroni dhëmbët për të paktën dy minuta, të u kushtuar pak kohë secilit katror të gojës. Kujdesuni të përdorni një presion të lehtë e të mos pastroni shumë fort për të mos dëmtuar mishrat e dhëmbëve. Pasi të keni përfunduar, shpëlani gojën me ujë e pastroje furçën për ta mbajtur higjienike.